Chuku hio rruhuá min 'ngo chutu ta karri maan chuj unanj chuj katin' be' nga niin chuj ngo ngwii ni ta arri unanj chuj kichiij bi chuj, ni sisa' kinaaj ñaan ni ta karri unanj ñún chuj kabi chuj kiri' chuj 'ngo si cha chuj ni, a'ngo chuku hio rruhua min chilu ka niin chuj 'ngo chutu ni ta arri maan unanj chuj ta ni kiri' chuj 'ngo chutu ta, ta karri abi chuj cha chun nga unanj 'ngo chubbe niko' cho' chuj, ni a'ngo chuku hio min chubbe ta arri unanj chubbe chiñanj chuj nga niin chuj 'ngo ngwii si 'ngo chuku si ta ba maan si niin chuj ni, ni ta karri unanj chuj nej chuku ta min chuku hio, a'ngo chuku hio rruhua min skuahiu ni ta karri unanj chuj nnga abi chuj riñan 'ngo takuj, ni nnga sisi ata chuj chun ni hio aché chuj nej si hio unanj chuj nej, a'ngo chuku hio min unn chachij, hio rruhua unanj chuku tan ni bé nin' nej chuku tan min chuku hio rruhua.